<noise> Ny tena tanjona amin'ireny, <hesitation> marokoroko amin'ny sisiny vola madinika ireny ah de mba anavahana ny vola tena izy sy ny vola sandoka izay aloha zany no tena tanjony amin'ny ankapobeany fa akotran'izay koa <hesitation> ireo olona manana olana amin'ny fahitana de iny zavatra marokoroko iny ah no safosafoiny mba amatarany hoe ohatrinona ilay vola madinika.